Rí nakhruaꞌjo̱ naꞌni guꞌjóo tsú xú mabáá xu̱kúꞌ tsú gíꞌdoo xnuuꞌ xkuaꞌnii tsú ñu̱ꞌju̱nꞌ. Tsú ñu̱ꞌju̱n xánáá eꞌnii̱ xa rá, nagí̱mbóo̱ iixi̱, nagímbóo̱ xkúyá, nda̱yo̱o̱ xkuaꞌnii nii̱ xáŋúu̱ꞌ xa rá. Rí xáŋúu̱ꞌ khui̱ naju̱mu̱ꞌ ikhúún rí ma̱̱jmuu̱ náa̱ mawiꞌthíín i̱jioo̱ náa̱ ma̱ꞌnii̱ xndú rá, de ikhí naganuu i̱jioo̱ náa̱ awúún rí xú naꞌni méjúu̱nꞌ ikhaa̱ rí xú ma̱xtáa̱ rá. Xú mbá guꞌjoo̱ ju̱mu̱u̱ ikhaa̱ rí xú naꞌni méjúúnꞌ tsú ñu̱ꞌju̱n ja rá. Ŋgaa̱ xúꞌkhui̱ tsú tsu̱ꞌtsúꞌ mangaa, naꞌnii̱ xáŋúu̱ꞌ xanáá má mangaa náa̱ xú ixi̱ mitsiꞌyá naꞌnii̱, púrú xúrí kósá ri wabaꞌ nagímbóo̱ xanáá ndayé ikhaa̱ xú manera ndayee̱ꞌ porque xkuaꞌnii eyo̱o̱ rí hasta tsímáá mugu̱ náa̱ rí naꞌnii̱ xáŋúu̱ꞌ tsú tsu̱ꞌtsú eyo̱o̱ jún. Ŋgaa̱ xúꞌkhui̱ má tsú tsúꞌkhuii̱ꞌ palomá rá, ríꞌkhui̱ náa̱ rí xú mijgii xú guꞌjuá ikhí ríꞌkhui̱ eꞌnii̱ guꞌjóo̱ xa rá, naju̱mu̱ꞌ rí ikhúún rí naꞌnii̱ guꞌjóo̱ murí maxtáa̱ murí xáma̱jáa̱n rá, murí maꞌnigi̱ꞌthii̱n i̱jioo̱ rá o̱ ma̱ꞌnii̱ xndú rá, yáá ikhí naꞌnii̱ xndú rá pu naꞌwiꞌthíí má i̱jioo̱ xúꞌkhui̱ rá. ikhaa ngoo nuni̱ rí xáŋáꞌ náa̱ rí xú xkua̱ꞌnii iwiꞌthíín xu̱kúꞌ skui̱i̱ꞌ. Ikhruaꞌjo̱ꞌ ikhúún rí wénú rí xú najúwée̱ xanáá tsú xtáa̱ náa̱ naxtáa̱ guꞌjuáá.